Nakonguaxhi nano, na ko kuaxhi xana ihó ii kué xhinxi anitu taxakuini ñaxhi texun ko nguano xhinxi, koño xa'a ta tiniñaxhi teñavii kurungua xhinxi kueni xakanitano kueni xa'a un kandexhi kan denguano tuku ñadiingua xakutu xhinñaxi, teñuxa xhioxi takada tión tuku xuku xangua kadatión xhite kadatión nuté ihó xakano teñuxana xhioxhi xakadationxhi teñadii nguá kó daxukanro xhinxi, naxukano naxukada yutenó xaningua xakuxhi nuxa kutuxhi tekinxhi nguakenxhi duku, nridakeoxhi, kidakiuxhi xhin ñoonó un xhindeñaxhi un nrida kidaxhikoña noxaña yoxhi xakañiaxi, teñadikuá xakutu xhinxi kuñadingua chekuxhi aña dinguaña dikoxhi ujun.